ଆଗୁରୂ ସେ ପୈସା ନା ଥିଲା ତେନୋ ଲୋକୋ ମନେ ବହୁତ ଜୀଵାସେ କରନୀ ଭାରନା ଥାନତୀ। ହମେଂ ଅଜିକଲୀ ଜୋ କରେଂ ପୈସା ପତର ହୋଗା ଦୋରାଜ, ହମେଂ ମନେ ବିସ୍ସୀକଲୀ ପିଲାଵାନା କରେଂ ଇଚ୍ଛା ଥା। ହମେଂ ବହୁତ ଜୀଵାସେ ପତର ହୋଗା ଦୋରାଜ, ହମେଂ ମନେ ବିସ୍ସୀକଲୀ ପିଲାଵାନା କରେଂ ଇଚ୍ଛା ଥା। ହମେଂ ବହୁତ ଜୀଵାସେ ପତର ହୋଗା ଦୋରାଜ, ହମେଂ ବହୁତ ଜୀଵାସେ ପତର ହୋଗା ଦୋରାଜ।